Questo tiçio o se mette à parlâ co-i alieni, o l'imprende un muggio de cöse, dapeu o comensa à contâle a-i atri, o diventa matto, no ghe creddan, ô særan int'un centro de quelli pe-i matti, dapeu i alieni vëgnan à piggiâlo.